Se amaeme yave se tembiu rendape sepuereko ayapo picante, majadito, asao en olla tƚva retano ayapotavi jokope opaete soo oñemona mona kumanda ndieva jokua retako jae jengätu jare tembiu ikavigue jokua reta ipuereta se ame jou aramueteva jare iru ndievi sepuere amboyea aceite ndie supereta